Te la tji ba nthandu ntha ure ntha sii ba ya ka ncha nche ndathe ba chi nth'ie ba pa ya thaxin nthia digixin ch'e tare xan yo ja xan yaa tare'e thanda tha xinchi jine che'e thanda tha nthaxin tjaga xa thata be nua n'a <noise> tja be tja xa nexa tji kji ntha xii je'e thene xan la tjii xan la ya jaa a tha che'e tji tjagaa xan nexa mente que nthajiu jiuntha tjagaxen ndaxi thanda jagaxi nde kuixin.